Nga chi bu runu sisia i ye kela nda chineke ke keru elegwe na eki ka na nuomenem sa bu ele huru obochi tan i yan guru obochi tan guru isana ake nubol ya boi nne nda awenrun nu baya ndo nezin nudiy nazin ny doya aaruminumu ale nshia nu cho odozo dar zin aaruka zin doruba ya hunbo labu shiya. chikeke nha nga a noru kwe nu nkwe bia zamanha amekwe kam a bietu ahan rumin nu ishiya yeri amekwela a bia owuorga i ye zin ahia iye zen akwa kenu cobola iye zen ibitama nga iname kam sibola yin aron bekwe iye yacori bia tun nha ruhu ye nu ehihinkam biotu nha rumu yeri ma ba yala nu orokwu kwu oboma nuoon yala ona quen quen ihirikin wirizila so cam bo irun our as nne nu nda nga nda nu whor betanu ndey nne nha be ye gin yishi aken mekwata oro rumuta kiri yela beri ovuoma nameba nga ane mekwokam izigu akwo izen bet norau akwo zimana bet ane mecori habaral guru isi aken so nga chichima coro aya butala kpari kwe wiri abali ayai bahancol oro abali i gumetel nubenruchi nuala sukwo nda ke keru elegwe nu eli kana no omeneun tan so dori whor no kwele hanu habaala nu ihinu okar ya na mem nuruhu nu iya yezi na zun ya na mem na zun oyazinu ruhun nga oyazi namer nuetiti bakwon naren wawu nala aker na numen adayirin eli chiekile nubohia ngachi ekila boyala obocari otu haya m nhan ayemecori budo naze cori ahour nazin cori bochina zeuzen cori nuriocoria nu au aku run ahour iken nu aya huncor okwu kwo ahour ke obala ike reinan oboru ikerima azorwa ya orosisi oboru ikerima equan badon zor woya orosisi obo chineke nudoye anu whor neya nusisi ma na bali yasico nurupiena rumin abaga nayin aket adaziri bien na kana ya gozi rumin ihinu ogozile ru min oyoabanu n-ne nu nda muruba nga oguzinu ishayi oyabanu nwenrin nga oba-nu nwenri obannam ezinu oro oho amin nu obochidom oh amin hu obochidom ezinuo ro nazin nu ruhun ojinuro